<hesitation> Gny fomba ny fomba fa- fampiasà agrafeuse moa zany de hoe fa mazava hoazy hoe fomba fitana taratasy ataontsika hoe misy taratasy maro zany n- hoe tsy agnatin'ny plasy tokony hisy anazy de igny zany fomba fitana anazy hoe ka- akapiky amin'igny zany i de mba mità ny taratasy mba tsy ho very na hiparitaky. Zay zany ny fomba fampiasa ny agrafeuse.